أول سؤال هو كيف توصف نفسك؟ إنت من الداخل إيش هي صفاتك؟ إيش الأشياء الإيجابية والسلبية الموجودة فيك؟ من خلالها راح أتعرف عليه، ثاني سؤال هو أيش الجوانب المظلمة في شخصيتك؟ مثلا لما أو لما تكون حزين، أو لما يكون عندك حرمان، كيف تتصرف في هاي المواضع؟ إيش تكون حالتك.